No xu kudiko ñaña tuú ñoño inka ñoo ihó ñoo, pero naxhena tinraku nate tinguina xú tiuno ngue no ke, hókeda di'á no diki ngueno xaku ihó ko telaraña xakukutiaxi xon xaxhitiona ti nraku.